سلام يا صديقي! نحب نقلك نحب نتغدوا مع بعض اليوم. شنو رأيك في الساعة الثانية؟ نجم نتقابل في المطعم المفضل متاعنا، ونستمتع بوجبة لذيذة. نحب نسمع أخبارك ونشارك بعض القصص. استنى في ردك، ونتمنى نكونوا مع بعض.